والله أنا أفضل إني يعني يكون عندي هدايا لأنه يعني الهدايا لها معنى أقوى من المال يعني أكثر وأحلى من المال يعني الهدايا بتعبرعن إهتمام الشخص فيني يعني إنما يعني هذي الفلوس مجرد شي مادي يعني ما تعبر عن أي مشاعر إنما الهدايا بتعبر عن جيمة الشخص بحياتي.